Ꞌnaⁿ na canda̱a̱ꞌti cantyja ꞌnaaⁿꞌ cwii wꞌaachom joꞌ ta̱jndyooꞌ ncꞌeenaꞌ chaꞌ na nnda̱a̱ nncjaacaanaꞌ mati tsei na tsꞌaⁿ na wjaañꞌoom juunaꞌ nnda̱a̱ nntseicꞌuo̱o̱ⁿ juunaꞌ sa̱a̱ mati maquina na ñjom xqueⁿnaꞌ ꞌndyootsꞌa, ꞌndyootsꞌa ntyjatymaaⁿꞌ, ꞌndyootsꞌa ntyjaaya ndoꞌ mati yuu na nncwatyeeⁿ na wjaañꞌoom juunaꞌ ndoꞌ mati xjo na juu tsꞌaⁿ nntseitsꞌeiiⁿ xjeⁿ na wjaatseijndyooñe cantyja cwanti na jndeii wjaa wꞌaachom ndoꞌ cwanti na nioom wjaanaꞌ xeⁿ na macaⁿnaꞌ na nntsꞌaanaꞌ xjeⁿ joꞌ chii nmeiⁿꞌ ꞌnaⁿ na tseixmaⁿ cwii wꞌaachom.